<hesitation> ley ñalawma fuu so a jatike, miɗe yara lituruuji nay, joy. Ɗun min kaa keewmi yarde. <hesitation> so a ƴeeƴii ley yontere fuf, yahan liituruuji, yahan faa sappo e ko fawi maa noogay e ko fawi ley yontere.